Telopolo minitra katramin'ny enimpolo minitra isanandro ny alika no afaka manao fanatanjahantena. Saingy izay zavatra izay an, miankina amin'ny karazan'ilay alika dia miankina ihany koa amin'ny habeny. Satria tsy hitovy mihitsy an ny fanatanjahantena ataon'ny alika lehibe sy ny alika kely.